So tawi mbeɗa jogii hattan, ɓurani kam ko yahde duuɓi teemeɗɗe ɗiɗi caggal ngati njiɗmi ko anndude no yimɓe ndeen nguurdunoo. Yimɓe, nguurndam ndeen ɗam ina wela kam. Ganni ina wela kam. Finaa-tawaa ina wela kam. Ngati ko yimɓe celluɓe no feewi, ko yimɓe tiiɗɓe. Yimɓe gollooɓe tigi. Mbeɗa yiɗi tan anndude no ɓe ngoorunoo ndeen.